Ny mombamomba ny kakazo hely na ho bagety zany tsy haiko aloha satria aminay atô tsy mampiasa bagety fa ny fourchette aloha hafaka hinanana hanina troborina izy, avekeo hinanana raha.